San tempo se tou dei kampe matou udoit nera na bank karena mine miki mikir satu yuntuk nera tu bank o <hesitation> mesera musi mendo waktu satu kapa dua hari sera mawuri wuri na bank apalagi sama antre na bank tan sakeweit memang kami yeei se tou <hesitation> timou mo wia jaman moderen jadi memang musi patudu tudu wese rinte kapa si puyun bahwa paling gaga udoit ti pasimpang pa leos- pa leos tu bank. nu sawian bale udoit tis torona untepe nene ma rongkit wine dai muange. kapa neaan se memi nenanu kebiasaan si pa tou nera tu belek kapai kiar nera tuntana ekailekan nange peneselan. tan ni tu o nitu mo se keweit patudu ugaga nitu udoit ta paleos tu bank. selain tu nena bunga tan nitu aman rimean sa witu bank wo apalagi guet seneng kami mine mengingka ngingka mo u- u hp ei kuramo mekan u sistem siniwon ni bank ti'i, kami toro mo sumiwo um kumeong doit ka p <hesitation> me yuntep doit tetap ma pake mokan u hp tan nitu un <hesitation> mu kegunaan ni tu u bank ti'i yo musi ipa biasa mountep doit na bank.